Golle kaa haɓɓidaaki e wakkati. Jooni non e keɓal ɗun haɓɓodii. So tawaama gollude balɗe joy e yontere ana hokke ko njiɗɗaa, mi gollan, min kaa ko ɗun ɓurani kan. Kaa, so tawii balɗe joy hokkataa kan ko njiɗmi, eerŋaaji tati ene hokka kan ko njiɗmi, mi golla eerŋaaji tati ɓurani kan. So tawaama duu, eerŋaaji sappo e joy woni ko ngaɗammi so mi heɓa haaju an, wereman min kaa wakkati kaa mi jatotaako ɗun. Ko njatotoomi tan golle nafoowo kan.